<hesitation> Karazandraha magnitry avy amina faritra hafa amy zao tontolo zao tiàko ampiaasana zao e, leha <hesitation> ino ma e, paprika e, romarin, de karazagna poivre regny, poire noir, poivre rouge, poivre vert, de ankpotranzay koa lavanille, jurôfo, curry, de thym.